تنچم تستعمل بدائل للسكر موچودة يبيعوا فيها في الاجيونسيونفاز وإلا مثلا تستعمل آآ تستعمل مثلا السكر آآ ال-ال اللي يچي من الفواكه السكر اللي يچي من الفواكه يخلي من نسبة السكريات قليلة في الچسم يعني يمتصو الچسم اا بسرعة اا نتصور هاكاكا خير نچم تاكل السكر وتحافظ على بدنك.